حاجا لي تعجبني في ليزانديفيدو هي كي مايبيزيوش لي برا, كي تشوفه يحس يطيح و ينوض جوست باش يرياليزي واش راه باغي, جةست باش يكونساكري روحه لو راست دو سا فامي لوراست تاع لونطراج تاعه سما سي كالكو شوز لي فريمون جو ريسباكت في البنيادم و يعجبني في البنيادم